افتح موضوع مثير للاهميه بحيث لو كانو فقدوا اهتمامهم بالحصه بسبب ملل مثلا او حاجه يبداً يحصل جذب انتباه للي أنا بقولو و اجدد في المواضيع ميبقاش كله تقليدي حاجه واحده.